So mi silminake, sai mi biaa, jam bo hannde balɗe ɗiɗi min keɓaayi ndiyam, ga Allah nganne min bayaaniiji, no min heftataa.